Lawarangaxau. iaa manman siin lossu number two iaa manman siin lokobel iaa contribute siin no <noise> pu wok siin comuniti. siin churchalpim no siin no pu <noise> work <laughs> di ap alpim siin tsotso axau siin no famili. siin no anua. Talawa iaa statim no pu game siin xolot skul lagania primarylast year <noise> dis year iaa ba ronim no pu game siin konos. siin no rugby leage <hesitation> no youth di xala lisi no pu programe iaa statim a di so im support siin. Programe bro believe <hesitation> talawa a no tsiap manman axau siin haus boi. di til pun sal stopim no solsol di paip maruana num ombru bia kain marang iaa statim no pilai siin <hesitation> kukim daun no tsi di tsil tsiga pu comuniti <laughs> no comuniti <laughs> tsotso axau. No tamat mi no aina di amas siin bia kain a programe <noise> a ba alpim <noise> no youths di tsotso axau siin no comuniti <laughs> iaa a <noise> iaa ba til strong siin no position <noise> iaa ba alpim no inaman siin no comuniti <noise> siin. <hesitation> di let to dim <noise> siin no pu work bia lan no comuniti.